Eindei yi maa ali a' ekapri ee-ali yi ma li yache a leyi ijuu me ini ki iziza iziza imuyi inyi azinaa ataje yafu inyi azini ataje achuu akpala inyi azini yiwu yiwu ame ali me oru ali ma dei kali me eneiyi okwoku alung alom akeyi imeme me nom akong isung agba ataje kali ingbende wu jii inoro gbaa inyi som eti buu ba reime makunyi eyi ti bua wuu imi adaa. After aki yi awi mi adawata ya wuu iman zia dung. Aleyi a wuu manzi a dung me yi wuu mondo a' dung yi tchung adei tchung adei yi sii oku ijung. Ani haro gbaa. And imi ame akoor si oku ijung meme wa nu oru alung aka nibi maa? Akoor mazi. Ayaa aki nyiri boor aireibi eireibi soo eyi mali ekapri asi imeizi aleyi ayoor me ni me inyi yi chu imi arei ya zi. Aaor enyi ya gba ataje ingbende inyi ya gba ataje oor eii ingbende inyi ya gba ataje yafu. Me me izizi ziza. Edi zizi ziza neyi juu muyi waa me Alama tchor tchor eina a ang hani namba rioreina, ma ba lolo ru aba ee iba enda imuyi kayata a leiyi maa ali yache iju. yi ju endi ziziza. inyi odorugbaku ala gbimotsi gboor areinopi me, imle kpu ibi etse. Alung imle kpu ibe tche me, ka ba. Adi iwi ingawa owowi. oru oku heichong alung ikun me yaba pu. Ale yi abo'oru oku nei chung ama aba pu me yakabah fu noji. A leyi aba fuu noji alung aba wuu me yabi chu kpon kpon kpon novou. After aleyi abi chuu waa me; na bi ju. Na ba da aweigeide wii imi adung awata a'dung, awoor to oruala angba owadung kun bi srende onoro noro me; na dung ta bi sri ong ne yi jii me ende aleyi guu me, imumuyi gbaa alahina aso'nang ma riang imumuyi and aleyi iju me achi choor ni bi agu teiyi yaa edei ma ali ya che a leyi ekpari na hana ha waa anu me nom. Eindei, mamei kahi papei na giji ajo pua akeyi neyi imime tchi tchi agba bi ku, onu neyi iju me. Ayucheiyi ya. Eh! <hesitation> ende or ali otsa or ayor nor me akunina kana. kana akayi igigi iyinyin kana. kana onu injwor yegi onyi kpei <hesitation> Ata je ali Ekpaari igime a ta je aloru iwiwi ya. ataje isom kie ona mim me and ataje ana isom kie hom na mi papeim waa m onu nu wi taya kpee ra abi ju ena me And oru ogbe a ta je ini iȝi, ȝi, ȝa a ta je ende onakanya ya and a ta je endei ali Ekpaari waa ali mali yache igi me nom Akaa abi miyin ati aweila ta. mbaria ȝopu kala agbom meta inyi wa gbiafu kain igi. inyi wa gbi-ingbende igi. inyi wa gba odu du kpa ko kain igi inyi. inyi ali som ayi nisi nisi me ituwe kali ogba mu ende alei Ekpaari yache ali bu-gi gbaa nom ogbamu ameh ali meh. aka juw ina yuu akun oku ijun awa apu tren inor erebi erebi agu tse ya Gee ende ali ma deiyi ah oko kwu agba abi kuu. ina kali oru. ali na ka lee'o’ oyoo yei ze'tse ale yi ayoor me’ onu ni me’ oon ne me’ ayu teinya a'kaa gba abii kwei ka. a. li malizaklei oor ayoor. awoor kpa wa waa'ro kalei etchu. kalingboru asei. wa yoor. yaa gba abi kue'nde yafu. ya gba abi kuataje ododu kpakpa. yaa gbaa abi kwa'ataje aa’ ee’ akpala. ataje ini ki izizi zizi ziza. onu neyi agba me. ataje imumuyi wa ioa waa. oniya agba me but alie yeineina ale yi agba alung ini oro gbaa me. ataji'ngbende ka la ataji'afuu. and onu akaa bi juun. onu aziyegra ya. waa. ina ka la'tso ru ala teiyela alimanyi ayi ta nung bi ta me'. yebuo aguor ikua taje yei la ya. alaje ne'nde ali nogogo ojuju and aka aba tei la tei ta. kuu a’ yii waa ta. wuu jiya. onung iku yebuor me.ɛndei ali na ka le ende ekpari ahanaha The whole Ekpari imaaye chacha waa' wei wor, waa' Osina, waa' Mmbow, wu bu uju, waa'Wonye. Waa wu kinyi kinyi tsa, tsa ni gi ataje, ataje yee', ataje oree' Ekpari yee' And nikali nijunme' ma maheynata ahii; ejieni isum alah ataje ijwya, kenayii ijuw ataje akaa' ka yia wor ohyii mabi gi ataje ameh kali papaa' kali mamaa' anuw' ala netse kie niagba abikw' kpame' wadun ayachii wa yor ow! and onu ina kali ende egigiya alutseya onu, inogogo' alabi juw alaina, ijuw cowu, ijun afetale' aka asorum isum, asorum anye ta inakanya wu ri yimi ta, wunana atar ta, wunani mouidoo'ta aki maggi aduda wayia wabi gi ataje aju so, i na ekpara ni ye like ateje kayata ekpaari waa' mamaa' kali papaa aha aywnokiye. oni yabka abikume ende okukukuea meh igbende, <hesitation> ododu kpa ke <hesitation> yafu <hesitation> achu akpa-la <hesitation> oru juii. juii ak mbe iyi ena adoo'ya waa aliah agba abi juw alina kalendei malichwi endei Ekpaari. endei malii yache. endei waa tsa. tsa aliyi gime onume and madi adi alokoku nobe alu te ya ala Ada amwa Ayi benȝe me' oro rii waa'ana ha yome na ga'ngwng noo'Ari didi kali endee'me. nayor kia hukwu ni Ekpa ri yi nano endei aleyi norrown aleyiju nyegriyin egrinyin waa yigi <hesitation> eni ayo kia fuku no otsaa'niname kali asoru. asoru. asoru. asoru na sa si nimbimbim be waa meme ikwom nia agbaa abi jume. inia agba abikume onia agba oni yi kuna name and eh! alia agba abi jume Meme nikwu nom otsi tsime and aley ikwum num nyefia. nyefia Endei Ekpaari iniisi akyata. endei iniisi erebi erebi aw tseya ende aleyi <hesitation> wa dor nye jei a'angung kowo ekaon inoisii. wa dor nye jei a'angung afa ta lay. ekaon bu inoisii na kali eka oriȝi kali odide kee'm ba ka endei Ekpani ekai inedei endei inisi gble; gble <noise> and endei atsi tsor ni mansii <hesitation> Ekpaari alayyi juw me and endei ana ina alayi juw me eh. Ekpaari nu uchu eraruu ni juw kata nee Aliforkpa mmehya